ñaa kuumi ra ñá´a ku ra kò´o kò´o kita mii ku´u yu ntanini kusiki takontiu ra ntiko ni kuayu kua´yu nu kini kua´yu nantiko yasiini si sée kuatyi kuan´yu ntakana ve´e sakua nantikotu kuu kisia´yu ntativi ve´e ntativi nteaa ntatee ko´o ntate kua´n yu nùù kini yu ra nantiko ra ñaa-m kuu niku taá n hora kísiaa takuatyi kuaatuku tyi scuela ra tyi kuatuku kasiantiu kuatuku nantoo tu k´o ntiu natoo tuku ta yaalu ya lu kita lu inintiu ra ntakuntuntiu si isantiu kununtiu kuntiu sumati kununtiu xo´a ka xiku´n ha pañu ka tahua tuvamintiu in in ntiu santiu ra kisia takuatyi ka isiantiu tani sinu ni isía tuku ntiura kuantiu nùù kinintiu veta uvi nanintikontiu nùù kini kuantiu nùù ri ra ntokotukuntiu kuntiu na kee sí´a kuntiu na nu nanto´a koyo nìì kii´ntiu yaka kiintiu nìì kukintiu sakoyontiu kò´o kò´o ña isintiu ñuu ntiu ya ya ná va isiki mia´mintiu ra ko kò´o ñaka ni kaa hua kununtiu kua kununtiu nika hua kuu sée ntiu ntinintiu kuu sée ntiu kò´o kò´o isikintiu ñuu ntiu